Naxiano ti'la yo nunguan kixanti ochinio nunguan kixanti, ti'la yo aveces notanti ta xichantanti noni, dikan tila yó doko nane koti tikuii kuchiti lia noni ni nravaniti kuanti ta davti tinanti, tinati kiti iki ka ta tinnati ta dakuanona ti nivanati vee na ta kixa yitati yitati ta kuana nraku ka kati kuana tikuii najan koti, niajanni nguan tekuti ñajan nguan kixan ti'la jan kona nguan nriki ion kuan ga ñajan ni nguan a kixanti koga nraka na kixanti miña jan akixanti.